أكبر حيوان شفته كان الفيل كان في حديقه حيوانات بالرياض شفته من قريب أثناء زيارتي مع الأهل و ركبت كمان فيه حس مكان چدا رهيب و كان يمشي بهدوء و كلنا كنا متفاچئين من حچمه من كبره يعني كان تچربه چدا مميزه.